Te'e nka onré navar nuu nadaka'a, ndavar nuu manuka nadanuu ndochi ava'a nuu nda janruun, nunda nunda naye'e nika hi iho ono anunka atuu kuu navar nuu.